دستشویۍپه اړه فکر کول ماته د پاکوالي، راحت او د شخصي حریم احساس را څرګندوي. دا یو عادي، خو اړین ځای دی چې د انسان د ورځني ژوند یوه مهمه برخه جوړوي. هلته انسان ځان پاکوي، ارام کوي، او د ورځني ضرورتونو پوره‌کولو ته ځي.